हों मेते टाई बादंड औन्दु ची अर जू मेरा आसपासा लोग छिन उ अक्सर टाई भी पर्दा जने मेरा आसपास स्कूला बच्चा रंदा ता उ टाई पेर्दा छिन अर उते भी बादंड औंदी ची अर वने ता ल्वोग ज़्यादा तर ब्यो वेगि या ता क्वे पार्टी वेगि या क्वे ऑफिस जाँडु रंदु ता उ ये टाई ते ज़्यादा पेर्दा।